المقدرة على شفاء المرضى, لأن الصحة أهم شي بحياة الإنسان, وأنا ما أحب أشوف أي حد مريض أو تعبان, أو بيعاني من مرض ماله علاج, فبتمنى إني أقدر أساعده, لان بيكون شعور رائع للغاية, إني أساعد الناس, وأشيل عنهم أحزانهم وآلامهم.